من الممكن جدا أنه نحققو الـ السلام العالمي لأنه ادا كل واحد <hesitation> خمم في الـ الانسان لاخر، احترم الحدود نتاعه، و <hesitation> و خمم كان عنده هاديك نتاع اذا الحاجة لي ما نبغيهاش تصرالي ما يبغوهـ ما نبغيهاش تصرا لـ لغيري، نـ نحققو السلام.